Aaye itashi vulika. itashi vulika kaa. oo ngaashi ngame itandi shi vulu kaa. Shaashi oo- o- okukala wuna oshili kungweye mwene kehe shimwe wu kale wuli wuna oshili musho oku kala wa popya nomuntu. oshaanawa ndele kombinga yimwe kashishi oshaanawa. Shaashi ohashi vulu oku ku ningitha wu gandje uuyelele woye wopaumwene. ndele shampa wa gandja uuyelele woye wopaumwene thimbo limwe ohashi keku ohashi keku ohashi keku galukila momukalo muno kutya aantu ohaya tameke yafa ngeno yeku talela mefano limwe ndi ngweye haasho wuli. Iinima yimwe ngaashi ngele omonkalamwenyo yongashingeyi noho. hakehe oshinima wuna. nenge hakehe oshinima wa dhiladhila okuninga to vulu oku kala weshi lombwela omuntu molwaashoka uuyuni wongaashingeyi. <noise> kuume koye loye unene ha kala keeli kombinga yoye nonando oha ulike afa eli kombinga yoye. So osho nee owu wete kutya kungame mwene itandi shi popile kehe ethimbo omuntu ndi kale tandi popi mo oshili ngaashi ndili. Ondina ngaa oku kala tandi ningi omakoto opo ndi kale nda hupa miinina yimwe. Nda dhini oku tumbula nando osho ashike tuli mohombo. ndishi ohombo oyo nee ya talikako kutya omuntu owuna oku kala ino kala wa holeka